أنا نقدر نفهم، ونتكلم -بلغات- بعدة لغات، زي العربية بكل اللهجات، -الإنج- الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، وبعض اللغات الثانية زي الإيطالية، والألمانية، أما بالنسبة للهجة الليبية فنقدر نتواصل بها بكل سلاسة، سواء في المحادثات اليومية، أو المواضيع المعقدة.